Bazarde kasha bazar nukuisa azara bazar kasan kashalane tesi gane diya nulu guna muku fuda furo kuwa muku tangaya muka seuzamankuka alaizindaitu monti nde itu sufan a laizinda sufan nde suraki katangarya nimukushigu tasayerako mukushugu murkusaikallako alimuku fandaya makkusaran kairadan immitu sufamisko <hesitation> mbattka rara mihiksini miti sufan surakiyaso saiyatu sufaniyazara tugoye dawarko lakayen kashishigu murko sayalakonni zara mukashigadedahe diyaa nimuku dahe sange kafe kada sange nimuku kaziya safai kangatu lisalum sala furanmako kaziya fudadan fuu waga mukusadan wusange zum kasadan wuzande safal lake yulende dasi milu isum wuzangandan nde azara mitu sufan ngaa yaturo mitu sifu yasufundiye azara milu yalunde mukusaran koi kiradan misa yalo ndinusa murko seranadanna hara nifula da haa nde nada nata mifduktun yafanya sakadeka shensi <noise> fu la diyalum mukufula furo fuwa kasja kafanya kambo do koira kuya dawura kola kaya kasala adur lanku muku fudaful fadeyaa ful fade gafuda furro kuw kasu zaga kanenye fadene kasugu kwaira konne mugkududan koira danne nimili fanya miksin isini mikdahel ga yalmadahen fazarde sha hende mitu sufa kabu murku sera dasi bazar bislo ndu mitulda yatemga sufande yatu linde misu folumtagu sakan kakodela yalonde mutumta salama mundahumta alenanum hada shumofulutaa ar numluda kusarta bune njibara haahale takastugoye yakashika kastig maskanallo tana wuna saftun wananliya numdu halla nu saftun numduda wiragu njibana gumnu ndatum mufasha deyaso kumani afomo shadeyasonde halkgumne miyashi kumani a fadan dasi tumne musaksiya dayi masuran guladiya lumtasa usel mandijiba tura kuman dunjiande a kinta duro dasi mfaga keye umhun kaliya keyend jibo mf andanya umsugudam mbi akintata ulasana ndeye tugoroyaka une uzansio uzan mukutungal dawaa ko muka dawarako tekemukul dlkumasiyenkodawako nnalo mukan dawarako Kawulku nuku sue mure mure yenku mukumo katulu boida siku kada yarako katiyalesha dasuko katuhumtaa sartu hada unna fura dumta kumani abamo shadeyaso kumani ato shadesone kumani asko masi fayagma nde kumani asharban kala gum tallagun musaftun shadiya mutumin manda wara dunnum tamiya jusu damma yasan algaye mnum musakesayagutuma msane muna asubanne silimawana mnadawankunta makulwatada chueata lakaye hamuwata kasha gaiye chuyena chuwee hinne kakachuwa sara sinma skayala mukubiyala lakinta duro latu biyasumlakimata dasi ladiaa laha inde ati kumatu lan akushu suse adur ina fura tsumsaladur adurnafulatoskaya kasaka mima ngalo kasak bunne muzensiwa makasala njina ngalko akintana msana wa humza munzakehe kutukwara magata nsanaturum haliyadakuma yiiya tusum <noise> furo mufudao musanne mizen <hesitation> ulana unduga wusunda wallasa fal kusa azara auwwa sofanda safalka weya gowazamalu nashukahande adur dasi alu salani so fankanni fada kansiga mufakanadi yagani kufara kanadi laradi yaka mshata tumabiya al umatuma biya sane alu kusun e alu kulmata hannane kkumta umtan mfuda fuu o mse u zanane usun kasan dukuma yena gunda etada ladea indi jusu woro kuwara siga a.